إذا سافرت خمسين سنة لتالي تولوج على أفراد عائلتي ونراقبهم كيفاش كانوا هم أقبل ونشوفهم ونشوفهم في فترة الطفولة تاعهم ونشوفهم كيفاش حياتهم نحاول نشوف الطبيعة كيفاش كانت الدنيا كيفاش كانت نعرفهم ونقرب أكثر في الفترة هذه كخطر هي اللي تتخليني نجنفم شخصياتهم.